जैसे अगर हम खाना खा रहे होंगे। और खाना गरम है तो उसे वो ठंडा कर देगा जल्दी में ही। जो वो मशीन है।